<hesitation> Fanazavana sosotra mikasiky resaka fomba fiasan'ny pacemaker amin'ny fandrindrana fitempon'ny fo ndraika zany a fahazaoka ananjy a, hoe <hesitation> igny zany a magnampy ananjy a amin'ny fitempon'ny fony a sady magnampy ananjy am'le fihetsem-po misy de miregle fony akao a am'le izy magnana problema aminà resaka fo.